Detã dee, bariŋeḃo bumãkeimi, imangu iḃaale, íġudu iḃaale, íkeḃa iḃaale, íkaaźu iḃaale, buḃayu detã dae, min múlu múlu muṗambuḃay detã dae móo mómbulolo ñomuñameḃay. Baĵe boo íneromi wõjõ, eṗambulla, eluuŋe moṗe. Detã dee muhaŋunukaḃay <hesitation> bariŋe bíḃi. Bariŋeḃo ewatuḃo ebuluŋe. Húmunda ehaŋunuġaḃay ékaaźu, hani buoḃo boreḃay. Embuñatian niyaŝeŋ ĵuẽ, eeñaḃaneḃay bazaġira boreḃay, viarosa ehaŋunuġaḃay detã díi; íġudu nimbuḃay, kukanjaġuereḃay detã díi, hani bakara yeleḃoḃay paske etãḃo ombundae. <hesitation>